Jää my é’n mý’ kié’ ‘móó’, enɇɇ e la re lɇ my lɇ my lɇ jö re fáá’ ra jö nɇ ta lýn my nⱥⱥ ka juý jmyy, my nⱥⱥ ka juý jmyy xé’n ki jö my tóó’ mý jmý’ nɇ, mý <hesitation> my, my, mý ijmí xÿÿ’ nɇ, jää e ríí’ ro’ báro’ jö my íí’ná mý jmý’ kiä’ i jmí xÿÿ’, kiä’ cebolla, jö kiä’ ka juý mý üü, kí jö e náá’ jö e la dsa jö jmyy kiáá’ jö my tá’ ka juý júñí kí jö my sý’ ba jmyy e my íí’ná kiá’ jy my nɇɇ mý jmý’ kiä’ cebolla, kiä’ i jmí sÿÿ’ jö my sý’ ä’ jmyy dse jö, ki jö e la dsa jö ba jó jöto my tá’ na jö ‘moo, kí jö my tä’ na mⱥ jíí’ kiéé’ tóó’ ba ‘néé’ jö jö my káá jö ‘moo’ my lé.